Kipõsöögirestoraanih tennüq ma iks sääntsit tavaliidsi kipõsöögi asjo nigu burgeriid ja friikardohkit, a ku ma esiq tennüq sääntse restoraani, pruuvnuq ma naid veidükese tervüsligumbalt tetäq.